موٹر سینکلوں نو کام کروں، پنچروں نو کام کروں، ترن چار گراہک آوی جائیں ودھیک بئے آوے جائیں کے را گھٹ آوے جائیں۔ کام ماہ ویہلو آئوں ہات آٹھ نو تھے زائیں، گراہک آوے کہ گاڈی ماں شوں مسئلو ہوئے ٹیوننگ ہوئے پہلو تو ڈیڈھ سو بئے سو ہتو ہوے ترن چار سو تھے زائے تو اینو فلٹر تھئی گیو گیئر خراب تھے گیو کو گراہک کیوو ہوئے کو کیوو ہوئے تو بدہاں نیں مطعمن کروا تو ٹیر پنچر بھی آوے پہلا ٹیھ چالیہہ روپیا کاڈھتا ہوے سو بئے سو کاڈھی زاں۔ دکان بھی مانجو پانجو ہوئے۔ تو اینے کرے شاگرد بئے ترن راکھل اہیں۔ سوٹھو کام اہے ماشا اللہ تو اینے کرے گراہک ایوا ایوا آئیں تو بدہاں نیں مطعمن کرووں پڑے ڈینہں میں داہ آئے جائیں، پندرنہں آئے جائیں تو جم تم کرے مچیمن کرووں پڑے کوئی چیم ہوئے تو کوئی چیم ہوئے۔ اینے اکرے مانجو ذاتی پانجو دکان اہے تو ٹیئر نو لگایو تو لی آئوں بس اڈے تو سوٹھو منیں دہاڑی لاگی زائے، شکر اہے پانجو دکان اے منجاں، اینی علاوہ پہریں ہوں شیکھتو بئے ترن سال شیکھے پسے استاد نیں موکل لی پسے پانجو دکان لگایو شکر اے مالک نو کہ پانجو دکان اے تو کائیں ٹینشن وغیرہ نائیں، چاں بھی جائیں تو گھوموا بھی زائوں تو چاں بھی ٹینشن نہیں۔ تو بیزا بھی کام کروں، کار آوی زائے تو کار نو بھی ٹیر ٹھائوں ایم وجہ کہ کام صحیح اہے وی آئی پی اہے فرسٹ کلاس ہلے ریو تو سوکرا ہتا دکان ماتھے کلاک بئے کلاک آیو تو دکان نی لائیف وغیرہ ٹھیک ہلے ری، گاڈیوں منجاں سوٹھیوں آوی زائیں تو گاڈی نا کے مسئلہ ہوئیں کریں کو شوں ہوئے کو شوں ہوئے تو بدہاں نیں مطعمن کرنوو پڑے گراہک ایوا ایوا آویں کہ بدہاں نوں مطعمن کرننوو پڑے کو چیوو گراہک ہوئے کو چیوو گراہک ہوئے بدہاں نوں مطعمن کرنووں کو مہینے ماں آئل تبدیل کراوے تو کوئی انجنڑ نو مسئلو تھے زائے انجنڑ بھی ٹھائیے بیزو کو ٹیر پنچر ختم ہوئیں تو سینکل تھی یا کائیں بھی ٹھائی ایں تو اینی وجہ اے سوٹھو ماناں کام وغیرہ آوی زائے تو اینی وجہ اے بیزو کائیں گاڈی آوی زائے تو کار وغیرہ نو ٹیر بھی پنچر کاڈھی زاں، پنجاہ ساٹھ روپیا لگاوتا اتارے بئے سو روپیا تھے گیو ہیک ٹیر تو ہائیں نے کاڈھیئں تو ماناں پنچر کاڈھیئیں موٹر سینکل نو کام کریئیں مطلب ہر گاڈی ٹھاویئں تو موہر گاڈیوں چیویوں تھیوں اینے نوا ماڈل تراسی چوراسی ماڈل آوی ہے پنجویہہ ماڈل آوی ہے تو ہر گاڈی نو کام کریں تو مثال گاڈی نو کام وغیرہ ہوئے تو کریئے ہیں۔ پنچر ہوئے تو پنچر بھی کاڈھیئں ہوے ماشااللہ بھلو آوے ہزار پنڈراہو بئے ہزار ٹھائی زاں۔ کام ہوئے چاں ناں ہوئے ای ہوائی روزی اے۔ بئے ترن سال کام کریو سیکھے پسے استاد کنیں موکل لیدہی پہری شیکھتو تو ٹیہہ چالیہہ روپیا زڑتا چا رے زڑتا ئی نتھی شیکھے گیو استاد پسے موکل ملی، کہیو دکان پانجو لگاواں، استاد کیدہو دکان لگائو۔ استاد نو نام ہتو مصری مصری ائیں شمبھو نام ہتو بئی استاد ہتا۔ استاد کناں سوٹی لئی پسے پانجو دکان لگایو۔ تو دکان لگاوی پسے وری بیزے پاہے دکان لگایو۔ پہریں کئبن میں دکان ہتو پسے بیزے پاہے دکان راکھیو موٹر سینکل پنچر منیں استاد شیکھاڑیو تو شیکھاڑے منیں ہاکلنڑ نو کیدہو پسے آہستے آہستے ہاکلتو تو آہستے آہستےشیکھے گیو فل موٹرسینکل۔ بازار زاں چیاں زان تو چیاں زاں نواں نواں شہراں میں بھی زائوں تو اینے کرے موٹرسینکل بھی فل شیکھے گیو۔ چیاں بھی زاں تو موٹر سینکل پانجو ہوئے کائیں ٹینشن ناں ہوئے۔ تو اینے کرے چائیں بھی زائوں تو ماشااللہ ہیک بے شاگرد بھی شیکھے ریا آہستے آہستے ای بھی شیکھسیں تو آگر ودھسیں تو ای بھی کامیاب تھیسیں۔ بئے ترن چار سال شیکھے پسے کام کریو تو اتا رے ای بی زگا بھی کام کرے ریا تو آہستے آہستے بیزا شاگرد بھی محنت کریں ریا تو شیکھے زاشیں تو اینی کرے اتیا رے آیو شوٹی کرے سوکرا بیٹھا اہیں تو کام کرتا زاشیں تو صحیح کام بھی ماشااللہ صحیح اے تو اتارے میں پانجو کھولیو تو بئے ترن سال چھا ہے تو کام ئے صحیح اے۔ استاد نے موکل لئی پسے میں دکان لگایو ہمیشہ کائیں کام کریئیں تو استاد کن پوسا کرے پسے کام کریئں۔ کائیں بھی کام کرو تو استاد کنیں کام شیکھے تیار تھیو تو استاد کہے بھلیں توں پانجو لگائے تو میں پانجو لگایو تو اینے کرے پانجو دکان اے تو ٹینشن کے وات ری نہیں بند کرے بھی زائوں تو آٹھ بزے زائوں نو بزے زائوں ویہلو آئوں تو آٹھ نو وجے زائوں ڈاہ وزے جائوں شہر جائوں گوٹھ جائوں، گاڈی خراب تھے جائے تو بھی ٹھائی آئوں تو کار ٹریکٹر نو ٹائر ہوئے پنچر ہوئے تو پنچر بھی ٹھائے زائوں۔ کائیں بھی ہوئے منجاں ٹھائی راکھوں کوئی ایوا بھی فالٹ آوے تو اینے کرے ومں نی نہیں آوڑتو تو بیزا دوست اہیں ہیکے بیزے نو ساتھ ڈئی تو گاڈی ماں کئی فالٹ آویں تو منجاں تو ہیک کناں سیٹ نئیں تھے تو بیزا کنیں زائیں، بیزا کنیں نہیں تھے تو تریزے کنیں زائے ہوے مستری تمیں خبر اے کہ کیتلا تھئی گیا تو مستری زام تھے گیا ماں رے پاہے بھی ترن چار مستری اہیں پنڑ شکر اے مالک نو کام صحیح اے پنچر نو کام بھی صحیح اے پنچر نو کام بھی صحیح اے وی آئی پی کام ہلے۔ صحیح آہستے آہستے کام کرے امیں بھگوان کرشے آہستے آہستے کام کرتا راسوں پانڑی بھی لگائی راکھشوں، شامیانوں بھی لگائی راکھشوں تو اینے کرے وی آئی پی کام کرے ماں را سوکرا تیار تھیسیں تو ای بھی شیکھیسیں تو ای بھی کام کرسیں۔ ماں نیں ای کام ونڑے، کام بھلو تھئی گیو پانچ سہ سال تھی گیا میں پانجو دہندہو لگایو موہر شیکھتو ننکو ہتو ٹیہہ چالیہہ روپیا زڑتا ہوے شیکھیو استاد کنیں پانس سہ سال استاد کنیں تو کام شیکھے تو میں کہیو پانجو لگاواں تو استاد کہے بھلیں لگائے تو اینے کرے بھگوان نو شکر اے شیکھے گیو ناں شیکھیو امیں شیکھے گیو تو ٹینشن ئی نائیں کے ناں محتاج نتھی آپرو پانجو دکان سے صحیح اے مناجاں چیاں بھی زانوڑو اے تو ٹینشن نتھی گاڈی آنپڑی پانجی اے شیکھل اے ہاز کل ایوا بھی ہوئیں تو کام نئیں کرتا نہیں ہوئیں آنپڑو تو منجاں موٹرسینکل اے تیار رہے کو نہیں ہوتے۔ ہمیں ہنر ہوئے اماں رو پانجو ہوئے دکان، ناں شیکھیو تو کام بھی ناں آوت پھرتا رہت چے رے چیاں چے رے چیاں تو اینے کرے وی آئی پی ہلے ریو کام شکر اے مالک نو تو اینے کرے آہستے آہستے کام کرشوں تو آگر بھی کامیاب تھاشوں نہیں کام کرییں دکان اے تو فائدو نہیں، دکان نیں ٹیم ڈیئے ہیں وہلو آوی آٹھ بھی تھئی زائیں ڈہ بھی تھے زائی باراہن بھی تھئی زائی موہر بھی آوے تو موٹی گاڈیوں آویں ٹرک ناں ٹیر بھی ٹھاوتو ہوے کار ناں موٹر سینکل ناں ٹیر ٹھاواں تو اینے کرے موٹر سینکل بھی شیکھے زائین بئی کام کران۔ گاڈیوں ایویوں اایویوں آوے کہ موہرے ٹیاسی سسٹم نی گاڈیوں ایویوں ٓوے تو کے چے ماں ہالے تو چے ماں نہیں کے نو ہارون نہیں وگڑتو تو کے نو آئل بدلی نو مسئلو سے مہینے مہینے آئل بدلی تھائے کے نو چین سسٹم ختم تھائے اینے کرے ختم تھائے تو چین کور لاگل نہیں تو چین سسٹم جلدی ختم تھائے تو اینے کرے چین کور لاگے سے تو صحیح ہالے سے تو ہائنی وجے اے کام بہتر اے شکر اے تو آہستے آہستے کامیاب تھئی زائوں، موں بھی شیکھیو تو ماں را سوکرا تھائیسیں ای بھی شیکھسیں اینو ای کام کرشوں ریا تو اینے کرے تو اینے کرے کو چیم اے کو چیم اے تماں نے خبر اے موہر سستائی ہتی مہنگائی نے ٹیم نے کرے مہانگائی نے ٹیم میں موہر گھٹ لیتا ہوے ودھیک لیتا کیم کو ٹیوننگ ماہ موہر ڈہڈھ سو روپیا ہالتا ہوے چار ہو پانس ہو لیں، کو پنچر نا پہری ٹیہہ چالیہہ روپیا لیتا ای وارے ودھیک لیئں سو روپیا لے ریو۔ مہونگائی ودھتی زائے ری تو ریٹ بھی ودھتا زائیں۔ مہونگائی تماں نے خبر اے ودھی گئی اے کھانڈ چائے ڈالڈا اٹو ہر شے ودھی گیو۔ تو اینے کرے ہر مانڑو پیشا مناں تناں خبر اے کام تیار تھے ودھیک آوے تو صحیح ہوئے تو چے رے کام صحیح ناں ہوتو تو اینی وجے صحیح اے شیاراں میں کام ہوتو نہیں گرمی اے آہستے آہستے آوے رئی۔ گرمی میں کام کھلی زاشے کام بھلا ہالشے، گاڈیوں کو خراب تھیشے کو پنچر تھاشے گرماش نے کرے کو سیل تھائے پنچر بھی تھائے تو اینے کرے جام گرمی ماں وی آئی پی کام ہلے پنڑ شیاراں روں کام گھٹ ہالے۔ تو اتیارے صحیح اے گرمی ماں ہزار پنڈراں ہو ٹھئی زائیں چاے مار تو ایمیں بیٹھا ائیں۔ صحیح اے بیزا بھی اماں رے پاہاے دکان اہیں پنڑ ہاز کل اخلاق سے نہیں تو گاڈیوں ٹھراووں نہیں آوے ہازکل مانڑو کام نیں ناں زوئے مانڑو اخلاق ناں زوئے۔ اخلاق محبت ناں زوئے۔ کام صحیح کرشے تو بھی مانڑو آوشیں کام صحیح ناں کرے تو فائدو نتھی تو ہر گراہک ناں مطعمن کرووں ہوئے کو چیوو ہوئے تو کو چیوو ہوئے۔ گراہک تو موں کن کئی آویں کو چیم وات کرے تو کوئی چیم وات کرے۔ تو بدہے ہر گراہک نیں چیں نمونے مطعمن کرووں تو چیم نمونے مطعمن نہیں کروو تو اینے کرے مطعمن بھی کرووں اہے تو ایوا ایوا خر مغز بھی آووے ہیں تو ایوا بھی آوے ہیں تو بدہاں نوں مطعمن کرروں تو ہے، کو کہے گاڈی صحیح نہیں ٹھائی تو کوئی پنچر صحیح نہیں ٹھائیو، ہاز کڈھرائی گیو تو ہوارے کہیسے کہ گاڈی اسٹارٹ نہیں تھئی تو پنچر صحیح نہیں تھیا ورے کیم ٹھائے ڈنی تو اینی حساب بھی مطعمن کروو پڑے تو ڈینہں میں ایوا ایوا آوی تو کہیسیں شوں چیم ٹھائی اہے تو اینے کرے مطعمن کروو اہے ٹوننگ صحیح نہیں ٹھائی پنچر صحیح نہیں ٹھائیو تو اینو کرے مہینا بئے مہینے ماں آئل ٹیوننگ تھئے۔ تو مانڑاں تو ایوا ایوا بیٹھا اہیں کہ گاڈیوں نویوں کری ہیں انجنڑ بھی ٹھاوی ایں پنچر بھی تھئی ایں تو کائیں بھی ہوئے تو ہیک سینکل بھی آوے تو کہے یار ٹھائی ڈے تو ٹھائی ڈیاں۔ رکشا رو ٹائر تھے گیو تو رکشا رو ٹائر بھی ٹھائی ڈیاں، رکشا نو چین تھی گیو چین نی سیٹنگ تھئی گئی کائیں بھی ہوئے ایوی ٹھائی اے تو ایوو موٹو مسئلو تھئے تو کوئی ایوا ایوا بھی آئے تو بدہاں ناں مطعمن کراں زائے تو اینے کرے۔ موں نیں بئے ترن سال تھئی گیا کام کرتے کرتے موں پانجو دکان کھولیو تو اینے کرے صحیح اے کائیں ٹینشن نہیں تو اتارے موں واڑو استاد بھی آوے دعا سلام تھائے تو استاد بھی ایک دعا لاگے تو صحیح اے، استاد سعں چھوٹی لے پچھے میں مانجو کھولیو اہے استاد نو دکان بیزے پاہے اے مانجو بیزے پاہے ہے تو اینی وجہ ہے۔ تو ماناں گاڈی اسپیئر پارٹ ڈینڑ لینڑ آوی ہیں۔ تو اینے کرے مستری بھی زام تھے گیا میں کنیں ترن مستری سیں تو کڈی ایئے کنے کام ہوئے تو کنیں موں کنیں ہوئے روزی تو ماتھے بھگوان نے ہاتھ میں سے تو گاڈیمیں شوں اے شوں اے فالٹ اینی بھی دماغ میں بیہارو سیں، کوئی ایوا بھی اہیں کہ چیم اماں نے کوئی فالٹ نتھی پنڑ کو شوں خراب اہے کو شوں خراب اہے ہمیں تو اینے کرے ایوا ایوا سوٹھا مستری بھی بیٹھا اہیں کوئی ایوا بھی اہیں امیں بھی نہیں آڑتو تو اوئے کن زائے اوئے کن نہیں آڑتو تو موں کن آوے۔ تو گاڈی میں کئی مسئلہ اہیں، کوئی باویہہ ماڈل آوی چوویہہ بھی آوے پنجویہہ بھی آئے ہر سال ودھی آوے ریوں، نوا ماڈل آویں را تو اینے کرے گاڈیوں ہر گاڈیوں ٹھائی یوں موٹیوں گاڈیوں امیں نہیں ٹھائتا ون ٹو فائیو تھے گئی لوڈر تھے گئی اینوں امیں نہیں ٹھائیتا اینوں ہروبھرو انجڑ وغیرہ نہیں ٹھائتا باقی موٹر سینکل نو ہر کام کریئں باقی لوڈر وغیرہ تھئی گیو ای نہیں ٹھائتا تو کائیں بھی ہوئے گاڈی نو منیں لازمی کو شیارے رو صلاح کرسے آئل ناں کئی نام اہیں کو سروس نو آئل اہے ای بھی لگوی تو ای بھی صحیح اہے۔ سروس نو بھی صحیح اہے مثال جام اہیں ہازکل سروس آئل سوٹھو ہلے ریو۔ تیر تی گیو تو ماناں ہائی کام اہے تو آہستے آہستے ٹیم نو بھی خیال کرنڑو پڑے ہر مانڑو کہیسے کہ ماں رو کام ٹیم ماتھے تھئی زائے اینو کرے ٹیم دشیو تو گراہک آوشے ٹیم نہیں دیئں تو فائدو کیوو استاد بئے تانڑی کام آوے۔ ٹیم دشیو تو گراہک آوشے ٹیم نہیں دیاں تو گراہک چیاں آوشے۔ تو اینی وجہ سے کام میں ماشا اللہ صحیح اہے آہستے آہستے کام ودھے ریو۔ گرمی آوی ریوں تو کام صحیح اے، کام وغیرہ کری ہیں گاڈی وغیرہ کائیں بھی خراب تھے زائے ٹیوننگ کرننوی ہوئے، پنچر تھے زائے۔ تو ہیک صحیح ٹھایو تو اینے بھی مطعمن کراں ایوا ایوا گراہک تو ڈینہں میں تو کئی آویں کو ایوا بھی آویں کو چریا بھی آویں تو چیوا بھی آویں۔ ائیں ایوا ایوا گراہک آویں کو الٹر گاڈی بھی ٹھراو آویں چیوا کو چیوا تو اینے کرے ہر گاڈی ٹھاوی پڑے، گاڈیوں بھی زام تھے گیوں تو مستری بھی زام تھے گیا۔ ہر کا ماناں جام دکان تھے گیا کام تو صحیح تھے گیا گھرے بھی کام کریاں چے رے کہ چاں جاں چے رے کہ چاں جاں تو دکاں نہیں ہالتا تو گھر رہ بھی کام کرنڑ جاں، ماناں ہر کام جے بھی ہوئے او کرے راکھاں، بنی رو کام کائیں بھی ہوئے کام کریئے چاں بھی زائوں سوں موٹر سینکل ماناں ہاکلے بھی گیو ہوں۔ منجاں موہر تو سینکل نتھی تو پندھ زاوتو زاوتو تو اتارے شیکھے گیو موٹر سینکل لیوں ورے ویسوں گاڈی تو اینے کرے لے وڑے ویسوں تو بئے روپیا بسی زائیں، گاڈی لئے وڑے ویسوں، ویسے وڑے گراہک ایوا ایوا آویں تو اینو ڈیوی زائوں، چائیں چائیں گراہک نا فون آویں کہ ماں نے گاڈی لینڑی اے تو گاڈی ایئاں ناں بھی لیورائے ڈیوں۔ گاڈی لیوں بھی صحیح ویسوں بھی صحیح تو اینو کام اے تو ہوے گاڈی ناں کے بھی مسئلا اہیں، گاڈی نے کاگڑ میں کافی مسئلہ فالٹ ہوئیں تو چیک کرنڑو پڑے کہ چیم ہے چیم نہیں تو سیل لیٹر نو کام ہوئے تو گاڈی لیورائے بھی ڈیئے تو ویسرائے بھی ڈیئے۔ کو گاڈی وارے میں زڑے تو لیوں ری بئے روپیا اماں نیں بھی بسے زائیں۔ گاڈی صاف ستھری کرے